मान ल कोई मोला खाना पे बुलाइस है और मै नहीं जा पारो तो। मैं ओके बोल हु कि यार मैं भूल गए रहें या मोर तबीयत ठीक नहीं है। और मोर परिवार वाला मन मोर बिना खाना नहीं खा थे तो मैं नि आ पारो।